Fangaro agnaty nahandro tegna tiako akeke eo amina enigna ake agniny tegna teko iz'ka rô edy, ravim-bazaha miaro ôragna miaro vanille, agnaty ravim-bazaha igny ataovagna saikaitagny, tongolo gasy, tongolo oignion avekeo ndraiky miaro vanille.yy, coco, aveo afangaro crevette ataovagna megnaka